nam tokkit gaf tok <hesitation> jar tokkit ijaje wolin hasoa .baada wolin hasote rawwot jarkun irrit dubatan <hesitation> iskun wonin yeden wontan irra darbe, irra darbe wonin yeden, wot dadalante. Nam tokkit irr dufee isen darga isen laman kun ur refua hawot dadalanteni. won issen wot dadalantef himbekuu, dub ralle fudeda isen nam gugurda akan ijajeteni wot hindadalelina gargar yaa eden inamkun,